<hesitation> E pingouin aloha sy aiko raha <hesitation> ahoana ma zany fa izy magnatody akoa gne voro evakoa, da izy koa misy enigny volovolony igny any, de <hesitation> izy mandeha mandeha.